Gyíŧi ma gina a njiŋni ma gdúba itin mada bà sówna. Wi ma mmada tuugna intimba timbani undaŋ ma, undaŋ ma. Iyoo ndu unto ñín mo, bsaa be ajaa he, be de be gí bta ma húri yaa be ahúri ndaani, bsaaye. Unan yaa barlad, unan yaa blaaŧe, unan yaa bgigila, unan yaa blobo, unan yaa btom, unan yaa blundi, unan yaa mboyi, unan yaa bjéŋ ma faŋ ma, bjéŋ, unan yaa bŧabñe, unan yaa bseeŋ, bseeŋ bommu gbefe, unan yaa.